<noise> कुछ कुछ नस्ल के कुक्कुर ढेर मिलनसार होला लेकिन कुछ कुछ नस्ल के कुक्कुर दूसरे कुक्कुरन <hesitation> और मनई से मिलल नाहीं चाहेला।